डाब क्षेत्रफळानं भागून दिल्ल्यानं बलाइतको आसले कारणं क्षेत्रफळ कमी जातकाच डाब जो आसा तो वडता। नाळी जी आसता त चड पानी घेवक विस्तारुंक शकां तेक लागां पाणीयाक उगडपाचो जगों बेगिनं भयर कडचो पडता। डबाचो संबंध जो आसता तो बालग्याच्या परिणामांतल्यां कशी दिसटली हेचे कदेनं आसता।